ایټالویان ډېر وخت له خپلی کورنۍ سره یو ځای ډوډۍ خوري، دا د دوی د ژوند مهمه برخه ده. د یکشنبې غرمه یی د کورنۍ دپاره ځانګړی کړی وي. ایټالویان دود لری چی ناوی په واده کی باید د دروازې له زینې پورته سی ترڅو بد بختي کور ته رانسی د کال په پای کې، د "نوی کال په شپه" سور رنګ کالی اغوستل بخت ته د بلنې نښه بلل کېږي.